Defo be nyamndu habo bali beswa datana nyamndu naulumni aran handi bewa awan baadu, lewa wa defo go kala nyamndu paat tabi achabia ba'o. Didabrebo be mara nedi, tatabrebo be mara sorare, naya berebo be mara zaptak. Muge tati doh yaw kone to be haute ni kodume handi de.